<noise> yang-yang kita tau dia pe yang kita tau cara kase sisir rambu sampe lurus itu itu yang kita tau itu kalo kalo macam tong pe rambu karing kong macam tong sisir itu itu biar bagimana tetap akang pasti ada dia pe gelombang gelombang sadiki tapi kalo macam pas tong pe rambu basah apalagi baru abis cuci itu kong tong sisir tong <noise> sisir <noise> itu <noise> itu biar bagimana tu tong pe rambu tadi tu dia dapa lia rapih dapa lia lurus dia dapa lia licin itu kalo macam tong baru abis sisir <hesitation> baru abis cuci <noise> itu tong sisir itu akan tong lia me tong sanang tapi kalo macam dia karing itu itu biar mo sisir bagimana tetap pasti ada dia pe <noise> gelombang gelombang gelombang sadiki selain pake strika kapa baru dia bisa lurus tapi kalo so basah tu akang biar bagimana tetap akang dia lurus baru dia licin deng rapih.